Limotok ama am yamrahe, am sowakra. Am sowakra ni amda watafa, atom noi amda uhef isenine lusne. Afuwa anin loy loy loy loy loy sampe botono nikaa. Sampe fone, fone huwa anin, ya utema ow, ya kuese limotok anin suda fone nikaa. Ya ku yanani seme inay, limotok ama suda fua <hesitation> fone botono nikaa. Ow kutuman, ow kutuman hoi, kutuman hoi, taha kalera. Yadina kuwe ani yame hei, au hei mleina yarali wa suka ya iseni limotok amano, ya utu hoi taha <hesitation> keleira man. Huwa anin ya hili ya utu ya kankana eba, ya ya huna ya tuba huwa ani bukbala. Bukbala huwa anin ya hili, ya hili ya eseni ya kuesa anin. Ya huna sef, ya muhu, ya muhu sef ya hisi, ya tan barurang ama ya hisi. Ya tati ya tati setf, ya kaleria ya tan taisa kala tuba fela. Safa febi inay fela sefu, ow wahahe umsaf fela hae hoi taha kaleira limotokama haa. Ya sisa fafela hua anin, suda yara isenin ni taise me rakatuba suda ya una sefune. Ayahune senine wahalau, yahun esenine wahalau, ya huni senine kawalya malau, ya hufela malau. <noise> lalau tu esenin taisa matuka tubeme ya funalau. Doi lemotuka amu ya muhu lemutuka ma lihumutuka masef, ya funa <noise> ya hakaleira. Ya hakaleira hua ani, ya humis ra. Hoa ham ai. Aseme inai isen limutok ama tahe masaa ya meke tahee, matike minyakya huhunara masaa nika. Ya huwan loy loy loy sampe masa. Masaa huwa an ya sikaraa. Ya sikara huwa anin ya ya hile isenine, tampa moh ya angkara. Angkara huwa anin ya tebu. Ya tebu ya ase akumunin ya ama heloy man taiman isenine, elimotukan suda wa masaa nika. <noise> <hesitation> limutoka amale ham sowakra lem nanda watafa tom do uhay ulus ne, loy loy loy loy sampe lemutuka ama botono. Sampe botono hua ma am hutu ua anin. Awoy lemotokan suda boto nika. Amute huwenera kifle, hera kifle hera lani diyalya ute huwama ya maawenan ya loy isfeina ya hili akuseninane limatoku kifle loy he tuhera lanee. Ya hili hiro ya hakaleira, hai ese wohin ni ufaya hua anin, ya la'a. Ya la sef, ya otia ma aufua anin ya hir kangkung bole hwoya. Campura, ya campura tu limoto kipleno. Supaya hakaleiraa. Huama <hesitation> am huna ya sef masa. Masa sikara, sikara ya tebu. Ya tebu hua anin, yais kangkunga ama. Is kangkunga ama sef, la yafuna. Ya ma au, yen leu ta adai sef senine. Taisa ya leba taisa he, taisa hua anin ya ote senine. Ya kuhai lufanai hua anin ya otikala tubale. Awian ha tubuna tukala tuba bole ferbasaa, kalemutuka ani ta <hesitation> alimoto ra isen lane ene ta yamra pasti. Isiene karta, ibetaka campura tu esa te tafuna tu esa te. Supaya ni kakata, ahuama ese ni ne. Li moto kiple me ya funa la masa sef ya fusu. Ya fusuf a hampe me la ya funa le. Ya unsene his iya sino kangkung ama sef, laya funa hakaleira ya campura sifu masa ya sikara. Ya sikara ya tebu, ya tebu anin ya nane heloy man. Ita ai man, ita ai man isi eni ne limotuk kiple tu senine kamflu masaa nikaa.